Lakú re ju re juⱥⱥ’ rá’ rá jé nⱥⱥ’ náá’ jnáa’ eñoo íí lakú jy mýyý boluu’ exa erelí juó’ ere jné náá’ dseli xa jé nⱥⱥ’ rá’, laku xen mý tóoó xii, mý tóoó ratán jötu my tóoó <hesitation> mý tóoó matii’ juC’ ta’ kö’, mý tóoó manzáá uⱥⱥ’ kö’, too yǿǿ tⱥⱥ nɇ, too yǿǿ e yǿǿ jia’ kö’, too tuu’ nɇ jia’ kö’, mý jïï’ nɇ kö’, mý tó’ tⱥⱥ nɇ kö’. my tó’ tii kuⱥ’ nɇ kö’, mý tó’ chíino kö’, mý máango nɇ jia’ kö’, eñoo íí lajy mý boluu’ exa ere kiǿ re kieráa’ jnáa’ eje lⱥ, xa lakú xen mý iä jïï’ kö’, mý ia kuóó’ jia’ kö’, mý dxáa’ köro’, enɇ mý öö’ köö náá kö’.